Pe-i gusti i figgeu gh'an unna senscibilitæ despægia da-a nòstra, son ciù senscibili. Alantô beseugna avviâli a-i gusti ciù fòrti pe graddi eh sedonca eh no î mangian mai ciù e aloa beseugna fâ unna cösa graduale.